Na ko ɓe njifti ko ɗum en waɗi e ɗiɗi, kadi, ɓe waawti jibbine e ngoodi maɓɓe. Ko ɗum, waɗi seeda e hoore, hay goɗɗo ɓe njifti ko ndiyam, kadi ñande ɓe njifti ko sabuɓe, waɗi seeda laawol. Ɓe njifti ko sabu wuyyi jeexi e njangol ngal, tuma ɓe waawti jibbine e wujude sabu.